Prantsusmaa om jo eriti tunt uma pekrituutidõ poolõst. Et sääl om tuu häste levinüq ja sääl ommaq umbõ hääq pekriq. Säält jo tulõvagiq meile tuntuq as'aq nigu croissantiq ja baguette'iq näütüses.